अलग अलग सब्जें काजे फ्रीज में रखनें अलग अलग आउधिराव। पत्तिदार सब्जी पालक चे धन्या चे ये तीन थी पाँच दाड़ा में। वापरे लेना चाहिए जेना सिमला मिर्चे, बन गोपी, इन टाइपें। सब्जी काजे एक दो हफ्ता तक राख सक फ्रीज में खीरा चे। चे ते पाँच थे सात दिन तक वारू रोए ज़्यादा दाड़ा तक राखना। पर नरम हुझे <hesitation> प्याज काजे फ्रीज में नी राखना। चाहिए खान दिन सुखी जगा पर राखना वारू रोए।